<noise> Nde tawa miɗo wodi hawrino e ngiɗo am, <noise> ko ɓure hewufo fu mi artata yotto. Ngam mi yiɗa tagaaɗo tawe e yotti e hetiniyam. Tawo gan arti wattago fa e yottiniyam. <noise>